Miaro tontolo iaigna ny sakafo hohaniko, raha hanina tokony hohaniko zany na koa fa sy mandripaka atiala zaho amin'ny famboliàna na fikarakarana ananzy, fa dia miainga amin'angady, mampiasa tany mintiny fa sy mampiasa ansy, dia hanjary hoe <hesitation> hagnoro atiala foagna zany niniko magnalilandro.